fardaf harre diidan bare ishin gargaratin fardin ege isan dabbasa gudio kabdi hare diidan dabasa hinkabdu harre diidan ulele guraleaf adi kabdi fardinii wolkas jirra wol hinfokatu yoten, harre diidan badaaat galti, fardinii bada kas hingalu, harre diidan hin barodi fardinii himbarodu.